R'arookom ehnu pho because adighi iyaar di ra/wa ghan omiin iyaar io erol mudaadi r'etu pa ohnu adibolo pho, mi amiin mo odi ku adighi enam di ekpe di ko tughom, odi bin ku ehaan di ekpe di ko sight otughom. ku na ra le ken ni evien, na ka le amadon ku na gbi loor ongu odi loor esi di inighe di na ra le, r'ango eeye, na ka le amadan ku na gbi ongo odi. aghoogh pho opo pho ku akar adugbi ehnam di pakiri ami ubeeraan iini mi amiin mo loor esi because di iphenpho ihnam mo edighi ihnam di edi ghan eleyhedum. Ku iduon edi ghan kosighe bidi oraghom aghough pho ku adighi ehnam di r'etol ghan r'oye keenaghanan ken oye. Ilo na ra wa mo odi arol ku na ma aakonom ni nyodi <noise> ku na ra wa mo odi arol k'atol li bin apogh ologh wju pho, apogh eekool pho, okaraph oye ra/digh. aghoogh ku ehnam di mi amiin mo asighe orughom ologhiutu. Anighe ookonom ologhiotu. odi ku iyaar di mi amiin mo akua, aghoogh ku ubeeraan apu oomo phe ihnam mo loor esi di ubeeraan iimi ookonom ku abile ken r'anaghanan ghan oye aghoogh ku akpe ongo ghan edien loor esi di mem di ahmunum r'apu nyodi bin k'ango ni na ẹeḍeenaan buen omaar bo ookonom ahalamo k'abmunum mugbogh ahmunum bin k'adeenaan ni ken nyina mo di ra wa ghan obmunum amugbogh ahmunum aghoogh ku anighe ken ookonom loor esi di na asighe nyodi aghi vaaghana r'asiphi ni ihnon odo ihnam asighe atu ken ango nyina bin na abile asigheni r'ahliom edien. aghoogh anighe agey ookonom, odi ku ehnam di mi amiin mo emoogh agay oleghori iyaar orughan oye r'esi amarugh oye mi abile ken amiin mo odi ku ehnam di ka atue apogh olughiotu pho bile ken r'ekool phl di iyaar k/epe. Ibeeraan iimi ookonom aghoogh loor esi di mi m'aakonom ni ibadi amem. Edo araaghara odi, edo esi do oye a´train nyodi asi ku katue amoin mo ipe ku idi odi arol ke /kar ken ebia iboom mi aghi agho aniin di mi ma bile ni amigh ookonom mi abile asighe aki ekool ode ayoor, ode ayoor kura pam ghan. Odi ku ubeeraan imi ookonom ipe mi ra wa bo, edighi di mi ra wa osighe edum di udi ka siphi ghan ihnam po rasiphi ni bininin rororbo ehnam mo epe mi ra wa bo mo odi asiph pho mi aafughem nyodi reten pho ipe pho po mi abile ni ken ramun ken seze ima di odi abile ko sighe ooruomnaan limi mi ra|ko mun iyaar ohleom edien mi ra|ko mun, except awaghan edien pho epe pho bininin, kobo anything di mi ra <hesitation> anything di erol muolaadi kosighe ku osaam edien pho epe pho. Aghoogh kasighe, na arighe nydi ku atughhemi reten pho ipe pho, ra sighe ni bin k´osighe ooru. So odi ku ehnam di mi amiin mo ubeeraan limi and abile ken amoogh iyaar di asuo ka bile abua ken ku atu so odi ku edi mi amuri mo banighe ookonom esi amarugh oye aghoogh ku anighe ookonom igbogh apu torobo ihnam di na ta atu a compare ghoogh because me tighi ni iyaar di ma try ni mi ma amin ni ku mi rakaaph bo mo odi ku anighe ookonom mo anighe agey ookonom